मेरो आदर्श काम क्या हुन्या छ भन्यापछि सब भन्दा पइला त मुलाई अरुलाई सहयोग गर्न, अरु समस्यामा पण्याका हुन्यालाई सहयोग गर्न झिक्कै झीक्कै निको लाग्दो छ । त्यइ भैखेर आफुले जान्याको ,आफुले गर्न सक्न्या जति सहयोग म अरुलाई गर्न सकु जसो लाग्दो छ । त्यसैगरी मुलाई अरुबाटी झिक्कै कुणा सिक्न्या मन लाग्दो छ रे आफुस‌ग भयाका कुणा अरुलाई भन्न सिकाउन मन लाग्दो छ । त्यइ भैखेर मु आफुअरुबाटी सिक्न्या रे आफुस‌ंग ज्या छ आफूले ज्या सिक्याका छन् ति कुणा चाइ अरुलाई भन्यापन कुणापन अमु गर्न सकुला । त्यसैगरी मैले जो मान्छे निराश भैखेर आफुले केइ गर्न सक्तैन भनिखेर एकदम निराश भयाका मान्छेलाई त्यई कुणाकाटी चाइ हामि कसरी आउनु पण्छ भनि उनुलाई केहि सल्लाह सुझाव पन दिन सकुला जसो लाग्दो छ । त्यसैगरी जो मान्छे एकदम समस्यामा पण्याको छ उइलाई गाणो पण्याको छ भन्यापछि मु आपुसंग ज्या छ त्यो कुणा दिखेर उइलाई सहयोग गरुला भन्यापछि जो कुणा हामिसंग छैन मुसंग छैन त्यइ कुणा उल्ले माग्यापछि पन मु काइनकाई बाटी व्यावस्ता गरुला जसो लाग्दो छ । त्यसैगरी मु खासगरीत सब भन्दा पहिला सहयोग गरुला अरुलाई सहयोग गरिखेर जो समस्यामा पण्याका छन उनका दुखलाई नाप भयापन कम गरुला जसो लाग्दो छ ।